Pos la pas es una palabra de más de grandi, es una palabra que namás tien nombri, una palabra que mos sona mu bien i que mos aquaca peru qu'alogu no deprendemus a gastal. Mesmu la gasta la genti que veramenti le hiedi la pas i gana perras cona guerra. Se les enllena la boca cona pas peru alogu, lechi. Ya mos conocemus toas essas martingalas de genti que mos palra de pas peru que namás quierin estoforea.